मेते कॉमेडी फिल्म देखनू जादा पसंद छ। हंसी खुशी माजी दिन बानी जंदु और तनाव भी कम होंडु। कॉमेडी फिल्म माजी मजेदार कहानी और चुटकला होंदन जू मेते हमें अच्छा लगदां। ड्रामा फिल्म भी अच्छी होंदी लेकिन कभी-कभी वु बहुत ज्यादा गंभीर वे जांदी। कॉमेडी सी एक ताजगी मिलदी और मन खुस वी जांदू। यखतीर में कॉमेडी फिल्म ज्यादा अच्छी लग दी।